Mbola tsy nitahi- mbola tsy nitahiry ovy ela loatra za dia tsy haiko hoe karakory fomba atao mba hampateza ananjy. Fa izy ndraiky mety azo ampirimina, fa izy tsy haiko hoe karakory.